La kan ta'am dɛna bala. Sɛla n sɔi la, nɛreba wobege la murekere ntum nyɛ ba lɔgerɔ. Bala, la kan ana suŋa ti ba yeti ba to'ose nɛreba lɔgerɔ malum pu ti kinkisum de kan bɔna bini, la kan ana suŋa. Basɛba zo'e zo'e mi ka tari yesa la zinyagerɛ zuo. Bala fu san iŋɛ bala, la ka ani suŋa. Dini bala, ma ka ti'isɛ ti la de yele sunɛ koo la ani suŋa ti ba ta ka'asɛ nɛreba lɔgerɔ le malam pu bo ti ba basɛ <hesitation> ti tu za'a waabi zuna.